fjármálaráðherra segir að forða þurfi því að kjaradeilur skapi sama ástand og verið hefur í heilbrigðiskerfinu síðustu vikur forstjóri Landspítalans segir það taka tíma að koma fæðingarþjónustu í fyrra horf óvíst er hversu mikið af ávana og fíknilyfjum einstaklingar koma með til landsins samkvæmt lyfseðli hvorki tollgæslan lögreglan Lyfjastofnun né landlæknir skráir þær upplýsingar Svíar óttast að skógareldarnir í landinu geti versnað í vikunni þar sem spáð er meiri hita og þurrki eldar loga nú á tuttugu og fimm þúsund hektara svæði fjölmenni var í Skálholtskirkju í dag þegar séra Kristján Björnsson var vígður til embættis vígslubiskups í

hann segir loftslagsmál eitt brýnasta verkefni samtímans gott kvöld forstjóri Landspítalans segir að framlag spítalans til að leysa kjaradeilu ljósmæðra og ríkisins sé ódýrt miðað við þá hagsmuni sem séu í húfi hve fljótt

fæðingarþjónusta komist í samt lag velti á því hversu margar ljósmæður snúi aftur til starfa samninganefndir ljósmæðra og ríkisins náðu samkomulagi um miðlunartillögu ríkissáttasemjara í gær nákvæm efnisatriði hennar verða ekki gefin upp að svo stöddu en hún felst í því að ljósmæður fá sambærilegar launahækkanir og í samningi sem var felldur í júní þá skipar ríkissáttasemjari gerðardóm sem metur álag menntun og en það sem virðist hafa orðið til að höggva á hnútinn var tilboð Landspítalans um að endurmeta störf ljósmæðra út frá ábyrgð sérstöðu og auknu álagi landspítalinn hafði tilkynnt að allar tólf vikna féllu niður frá og með morgundeginum en núna er ljóst að hafa þau áhrif að það var ákveðið að loka hérna á meðgöngu og sængurlegudeild þannig að á föstudagsmorguninn var bara skellt hérna í lás og þessi rúm hérna hafa verið ónotuð síðan sem og öll

önnur rúm hérna á meðgöngu og sængurlegudeild en núna standa vonir til að það verði unnt að opna hérna að nýju jafnvel á morgun munið þið halda áfram að senda konur á Akranes og

er þá aflýst en eftir sem áður er náttúrulega og sérstaklega á þessari deild vandi vegna fjölda uppsagna ljósmæðra sem hafa þegar tekið gildi við verðum að vona að fólk sé tilbúið til að koma aftur til vinnu það ræðst dálítið af því hversu fljótt við getum farið að fara í eðlilega starfsemi á ný en ég geri ráð fyrir

tíma að vinda ofan af þessu Páll segir að stjórnendur spítalans muni áfram funda tvisvar á dag til að meta stöðuna á fjórða tug ljósmæðra

sagt upp störfum á Landspítalanum og víðar hafa ljósmæður skilað inn uppsagnarbréfi

við vonum það náttúrulega ef samningurinn er ásættanlegur þá dragi fólk uppsagnirnar til baka og síðan vonum við þá að fólk sem hefur sagt upp og horfið frá störfum það

og leitist eftir störfum á ný það er okkar ósk það munar um hverja einustu ljósmóður þetta framlag Landspítalans til þess að leysa þessa deilu hvað kostar það spítalann mikið ég get ekki svarað því á þessu stigi en það er ábyggilega ódýrt miðað við þá hagsmuni sem eru í húfi fjármálaráðherra fagnar því að samningar hafi nú

náðst samningalotan hafi verið löng og ströng og ekki

og í sjálfu sér alveg full ástæða fyrir okkur til þess að fara yfir það stjórnvöld og aðilar vinnumarkaðarins saman hvað við getum gert til að forða því til framtíðar að sú staða geti komið upp að ástand skapist til dæmis í heilbrigðiskerfinu en sömuleiðis í skólum

landsins og víðar í samfélagsþjónustunni þegar erfitt reynist að leiða til lykta ágreining um kjaramál það er ekki góð staða fyrir nokkurt þjóðfélag að lenda í atkvæðagreiðsla

við hefðum ekki komist lengra að sinni við treystum á að gerðardómur úrskurði í það eru sem hafa ráðið sig annað og geta ekki hugsað sér á fjórða tug ljósmæðra

upplýsingar eru til um það hversu mikið af ávanabindandi lyfjum ferðamenn íslenskir eða erlendir koma löglega með til landsins færst hefur í aukana að lyfseðilsskyldum lyfjum sé smyglað til landsins frá Spáni það sem af er ári hefur tollgæslan lagt hald á um nítján þúsund töflur af ávanabindandi lyfjum langflestar töflurnar eru morfínskyld eða róandi lyf á borð við

oxycontin continus og

slík lyf hafa verið mikið til umfjöllunar undanfarið vegna ofneyslu ungmenna á þeim grunur leikur á að tíu manns hafi látist hérlendis vegna ofneyslu á lyfseðilsskyldum lyfjum eða fíkniefnum það sem af er ári mikil aukning hefur orðið á neyslu róandi lyfja eins og

notkun slíkra lyfja er gjarnan yrkisefni meðal hóps rappara bæði hér heima og erlendis samkvæmt upplýsingum frá tollstjóra kemur megnið af þeim lyfjum sem tollgæslan gerir upptæk nú frá Spáni

fjallaði um það á dögunum að auðvelt sé að nálgast slík lyf þar í landi samkvæmt lyfseðli frá þarlendum læknum fréttastofa óskaði upplýsinga um magn ávanabindandi lyfja sem ferðamenn

íslenskir eða útlenskir koma með til landsins í leyfilegu magni samkvæmt reglugerð um innflutning á lyfjum til eigin nota má hver einstaklingur hafa með sér ávana og fíknilyf til þrjátíu daga notkunar svo framarlega sem hann getur sannað að lyfin séu honum nauðsynleg í því magni til dæmis með vottorði læknis hvorki tollgæslan lögreglan Lyfjastofnun né landlæknir býr yfir upplýsingum um hversu mikið af töflum

kemur inn til landsins með þessum hætti innflutningur slíkra lyfja ratar ekki til lögreglu nema þegar ekki er til lyfseðill fyrir lyfjunum eða ef lyfin eru í meira magni en tilgreint er á lyfseðli slökkvistarf vegna skógareldanna miklu í Svíþjóð hefur gengið vel undanfarinn sólarhring þó er óttast að ástandið geti versnað aftur í vikunni þegar spáð er enn meiri hita síðdegis í

dag loguðu meira en fimmtíu eldar víðsvegar um Svíþjóð samtals á um tuttugu og fimm þúsund hektara svæði í nótt og í dag hefur slökkvistarfið gengið betur en síðustu daga á undan

óttast að ástandið gæti versnað að nýju spáð er meiri hita í þessari viku sérstaklega sunnarlega í landinu og lítil rigning í kortunum eldarnir og reykjarmökkurinn sjást vel á þessum sem Evrópska birti í dag Svíum hefur borist aðstoð víða að í dag komu um hundrað og fjörutíu pólskir slökkviliðsmenn á fjörutíu og fjórum bílum og sænskir kollegar þeirra tóku á móti þeim með

lúðrablæstri þó almenningur megi ekki koma nálægt

er mikill fjöldi sjálfboðaliða sem hjálpar til á ýmsan hátt hér í

eru bakaðar pítsur fyrir svanga slökkviliðsmenn af miklum móð

miklar framkvæmdir standa yfir í Reykjavík um þessar mundir þúsundir íbúða eru í byggingu tæplega fjörutíu prósent íbúðanna eru félagslegar eða þjónustuíbúðir miklar breytingar eiga sér stað í Reykjavík um þessar mundir enda verið að byggja tæplega fjögur þúsund íbúðir verið er að reisa nýtt hverfi hér í

austan Sæbrautar gert ráð fyrir að í hverfinu verði ellefu til þrettán hundruð íbúðir auk atvinnuhúsnæðis samkvæmt upplýsingum frá Reykjavíkurborg er verið að byggja um fjórtán hundruð íbúðir í félagslega kerfinu um þessar mundir víðs

vegar um borgina alls eru minnst þrjú þúsund og sjö hundruð íbúðir í smíðum fjögur hótel framkvæmdir við nýjan Landspítala eru hafnar og til stendur að reisa höfuðstöðvar c c p í Vatnsmýri hér á Hlíðarenda

hátt í átta hundruð íbúðir

byggðin hér hefur verið nokkuð umdeild enda var norðaustur suðvestur flugbraut Reykjavíkurflugvallar látin víkja fyrir íbúabyggð í þá stendur til að verslun og þjónusta verði í hverfinu fyrstu íbúðir eru þegar farnar í sölu hótel hér á svokölluðum

framkvæmdum hefur verið frestað trekk í trekk meðal annars eftir að fornleifar fundust á lóðinni fleiri hótel eru í byggingu í Reykjavík en stefnt er að því að tvöfalda fjölda hótelherbergja í borginni hér við Laugaveg

níutíu og níu er verið að breyta húsinu sem áður hýsti

Motus í hótel mikil uppbygging á sér stað á svæðinu frá Hlemmi að Lækjargötu á sjötta hundrað íbúðir eru í bígerð í átta mismunandi verkefnum á Hverfisgötu áttatíu og átta til níutíu og sex er verið að byggja níutíu íbúðir hinum megin við götuna á Hverfisgötu áttatíu og fimm til níutíu og þrjú rísa sjötíu íbúðir á Laugavegi fimmtíu og níu er verið að byggja ellefu íbúðir sextíu og átta á svokölluðum

sjötíu og sjö íbúðir aftan við verslunina Brynju og þrjátíu og fimm á

lok árs tvö þúsund og átján miðað við stöðu framkvæmdanna nú

mjög ólíklegt að svo verði hinum megin í Lækjargötunni er svo verið að reisa hótel sem hefur verið lengi í fæðingu leyfi var veitt fyrir því að rífa hús Íslandsbanka sem stóð hér á hluta lóðarinnar árið tvö þúsund og átta og að byggt yrði hótel í staðinn svo kom hrunið

tvö þúsund og fimmtán fundust fornleifar á lóðinni sem tafði framkvæmdir Íslandsbanki var loks rifinn í fyrra og byggingarframkvæmdir hófust í sumar Ísraelsher flutti rúmlega fjögur hundruð Sýrlendinga sem tengjast hjálparsamtökunum hvítu hjálmunum frá Sýrlandi í gegnum Ísrael til Jórdaníu í nótt yfirvöld í Ísrael segja að aðgerðin hafi verið að beiðni Vesturlanda líf fólksins hafi verið í hættu vegna sóknar

sýrlenska stjórnarhersins að yfirráðasvæðum uppreisnarmanna í sunnanverðu landinu fólkið eigi að fá hæli á Vesturlöndum samtök hvítu hjálmana skipa nokkur þúsund sjálfboðaliðar sem hafa sinnt hjálparstarfi í borgarastyrjöldinni frá tvö þúsund og þrettán og segjast hafa bjargað tugþúsundum mannslífa sýrlensk stjórnvöld saka samtökin um að vera handbendi Vesturlanda og Al Kaída séra Kristján Björnsson var vígður til embættis

vígslubiskups í Skálholtsumdæmi í dag hann ræddi loftslagsmál í predikun sinni og sagði mikilvægt að allir láti sig þann brýna vanda varða sem snerti allt mannkyn það var fullt út úr dyrum í Skáholtskirkju eftir hádegi í dag þegar frú Agnes m Sigurðardóttir biskup Íslands vígði séra Kristján Björnsson til embættis vígslubiskups í séra Kristján var kjörinn vígslubiskup á vordögum en hann er fráfarandi prestur á Eyrarbakka biskupar frá hinum Norðurlöndunum tóku þátt í athöfninni í dag

og með biskupi þjónuðu fyrir altari séra Solveig Lára Guðmundsdóttir vígslubiskup

Matthíasson lýsti vígslu og söng undir stjórn Jóns Bjarnasonar organista hvað er þér efst í huga núna á þessum degi það er fyrst og fremst þakklæti ákaflega ánægður með mætinguna

fólk hefur miklar taugar til Skálholts nýr vígslubiskup í Skálholti kom víða við í predikun sinni og ræddi loftslagsmál sem eitt brýnasta viðfangsefni samtímans stöðu kvenna og minnihlutahópa í samfélaginu við verðum alltaf að vera

að reyna að vekja fólk þannig að við þurfum að fara í predikuninni inn á þær hugsanir og umræðu sem

gangi hverju sinni svona blasir við okkur öllum finnst þér það erindi presta og biskupa já þegar það varðar svona heill mannsins

þetta er ekki flokkspólitík heldur varðar þetta heill mannsins og lífríkis á Íslandi og um allan heim og þá verðum við að byrja heima þúsundir Ísraela mótmæltu nýrri löggjöf um staðgöngumæðrun á götum tel Aviv Jerúsalem og fleiri borga í dag hún gerir einhleypum og ófrjóum konum kleift að nýta sér þjónustu staðgöngumæðra tillaga um að samkynhneigðir karlar fengju sama rétt var felld á ísraelska þinginu mótmælendur segja þetta til marks um fordóma ráðamanna í Ísrael gegn samkynhneigðum og hinsegin fólki samtök hinsegin fólks hvöttu fólk til að leggja niður störf

í dag þá stöðvuðu mótmælendur umferð um aðalgötur tel Aviv sveitarstjóri Súðavíkurhrepps segir mikilvægt að leysa deilur um vatn í Reykjanesi þar sem staðurinn gegni lykilhlutverki í uppbyggingu ferðaþjónustu í sveitarfélaginu

hann hvetur þá sem eiga hlut að máli að gæta ábyrgðar í málinu

mæla notkun þá er fyrirhugað að taka gjald af

heits vatns á staðnum hótelstjóri í Reykjanesi telur reksturinn ekki standa undir fyrirhuguðu gjaldi hann hefur því ekki tengt hús eða sundlaug aftur við borholuna heldur reiðir sig á vatn úr dreni og yfirfalli hvera Reykjanes er í Súðavíkurhreppi

það hafa ekki verið samningar á

á heita vatninu þá þarf einfaldlega að klára þá samninga

að þessi ferðaþjónusta geti byggt upp myndarlega Pétur segir hins vegar að sveitarfélagið komi ekki að

ég held að sveitarfélaginu sé

gæta eigin ábyrgðar í málinu heita vatnið er ekki eina vatnið sem deilt hefur verið um í Reykjanesi einnig eru óleystar deilur um neysluvatnið Súðavíkurhreppur og Ísafjarðarbær sem er landeigandi vinna báðir að því að skýra sitt lagalega hlutverk í því máli ferðaþjónusta í Reykjanesi trúi ég að verði hornsteinn ferðaþjónustu á Vestfjörðum að leysa það mál er stórt skref í uppbyggingu ferðaþjónustu á svæðinu

kapp á að klára málið sem fyrst

nýverið sjö hundruð

króna samning við alþjóðlegt stórfyrirtæki um framleiðslu á sjónvarpsþáttaröð fyrir börn samningurinn er einn sá stærsti sem íslenskt fyrirtæki hefur gert vegna framleiðslu á sjónvarpsefni

tulipop hefur samið við alþjóðlega stórfyrirtækið um framleiðslu á stórri sjónvarpsþáttaröð

framleiða þættina fimmtíu og tvö talsins með

áætlaður framleiðslukostnaður verkefnisins er sjö hundruð milljónir króna hugmyndasmiðurinn á bak við og persónur hans er Signý Kolbeinsdóttir teiknari og

hún og Helga Árnadóttir stofnuðu fyrirtæki undir merkjum

hún er lauslega innblásin af Íslandi og

náttúran þar er fjölbreytt og litrík á eyjunni búa aðalpersónurnar sex þetta eru mjög ólíkir karakterar svolítið svona venjulegt fólk í hérna

reynum aðeins að hrista upp í staðalímyndum og slíku nú eru tíu styttri þættir í sýningu á RÚV á íslensku og

bjóða upp á ýmsa möguleika fyrir fyrirtækið og nefnir tölvuleiki og bækur í því samhengi þetta er alveg tímamótasamningur fyrir okkur af því að þetta þýðir að ef allt gengur að óskum þá

persónurnar og

margir eru farnir að þekkja þá mun hann bara fara á sjónvarpsskjái og býður þá upp á þróa heiminn í í öðrum formum ef allt gengur að óskum mun framleiðsla fara af stað á næsta ári

fara í sýningu fyrir lok ársins tvö þúsund og tuttugu helga segir að þær hafi frá upphafi stefnt að því að gera

heilmikil rússíbanareið að byggja upp svona fyrirtæki en hefur gengið ótrúlega vel og við höfum náttúrulega verið lánsamar að fá til liðs við

okkur fjárfesta sem að trúa á viðskiptahugmyndina og það að við getum búið til alþjóðlegt fyrirtæki á þessum grundvelli þessa íslenska hugvits hundurinn svanurinn og fleiri

eru mikilvægur hluti af jógaiðkun margra í jógatímum í San Diego í Bandaríkjunum eru kettlingar hins vegar í aðalhlutverki á meðan manneskjurnar fetta sig og bretta valsa kettlingar og nokkur fleiri loðin frjáls um salinn margir iðkendur virðast reyndar aðallega hugsa um dýrin frekar en teygjurnar

dýra jóga er í miklum vexti vestra eftir að jóga með geitum sló í gegn fyrir nokkrum árum

til að vekja athygli á kettlingum í

næsta mánuðinn en aðstandendur ætla að bæta við tímum enda nóg af kettlingum í leit að framtíðarheimili þá að veðri það verður norðaustan kaldi norðvestan til á landinu á morgun og úrkomulítið en hægari vindur annars staðar og víða dálítil væta hiti sjö

til fimmtán stig hlýjast suðvestanlands Hrafn Guðmundsson fer betur yfir veðurspána að loknum íþróttafréttum fjármálaráðherra segir að forða þurfi því að kjaradeilur skapi sama ástand og verið hefur í síðustu vikur forstjóri Landspítalans segir það taka tíma að koma fæðingarþjónustu í fyrra horf óvíst er hversu mikið af ávana og fíknilyfjum einstaklingar koma með til landsins samkvæmt lyfseðli hvorki tollgæslan lögreglan Lyfjastofnun né landlæknir skráir þær upplýsingar Svíar óttast að skógareldarnir í landinu geti versnað í vikunni þar sem spáð er meiri hita og þurrki eldar loga nú á tuttugu og fimm þúsund hektara svæði fjölmenni var í Skálholtskirkju í dag þegar séra Kristján Björnsson var vígður til embættis vígslubiskups í

hann segir loftslagsmál eitt brýnasta verkefni samtímans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

punktur is við þökkum samfylgdina um helgina verið þið sæl